لو كان عندي خيار بين فقدان السمع أو البصر أعتقد بفضل الفقدان السمع، السبب إنني أقدر أتكيف مع فقدان البصر بإستخدام وسائل مساعدة مثل قراءة الشفاه أو الإستعانة بالأجهزة السمعية، يمكنني الإستمرار في التواصل مع الناس بطريقة أخرى مثل الكتابة أو أما البصر فقدانه ممكن يحد من قدرتك على القيام بالكثير من الأشياء في الحياة اليومية، مثل القراءة أو التنقل.